Kap dij da'a, kap nëjuëb neyj mi'in neyj myech porque kap bi'i na'a, kap dun adyundakëp pues porque jue yë dun kabë dun najuëb.